Mun hewan yang menurut ulun paling pintar tu, ulun tahunya inya tu lumba- lumba. Soalnya, apa yo lah? Biasanya, di sirkus- sirkus tu pasti lumba- lumba tarus yang ditampaiakan urang. Entah inya kena atraksi apalah, beluncat- luncat melewati apa? Kaytu. Jadi rasa ulun kaya, wih ni binatang ini pinanya pintar banar pang inya ni lah. Pina harat banar dilatihnya. Kaya kada ngalih kaytu nah. Habis tu rancak jua lumba- lumba tuh kawa mencium urang. Kaya dibayar berapa kaytu, kena dicium lumba- lumba jar. Jadi ulun rasa tu kaya, wih ni lumba- lumba kaya harat banar tu nah. Habis tu, ulun jua suah melihat ada penelitian, inya tu handak mencari tahu apa gerang lumba- lumba ni pander bahasa manusia? Tapi sekalinya kada kawa pang. Tapi, penelitiannya tuh malahan dapat apa yo lah? Hasil nang lain, nang lebih ma apa yo kaya wow kaytu nah. Nah, penelitiannya tu menyambat kalinya lumba- lumbanya ni ketuju lawan nang meneliti urang nya tuh. Nah disitu ulun kaya, wih tekajut kat sekalinya lumba- lumba nih kawa ketuju lawan manusia kaytu nah. Kada yang wara binatang kaytu. Nah, mun selain lumba- lumba nang ulun tahu pintar tu gajah pang. Soalnya kayapa yo? Ulun suah melihat gajah tuh, harat melukis. Kaya inya menggambar gunung, menggambar hutan, itu tu nya tu kaya mencontoh kaytu pang sebujurnya, kaya dilajari dulu tapi, kaya bagus ja kaytu nah hasilnya. Bis tu ada jua, gajan nang kawa mauruti urang, pakai batisnya, kaya dijajak- jajak kaytu. Tapi nya menjajaknya begemet jadi lainnya menjajak karas kaytu nah. Jadi ulun merasa kaya wih ni gajah kalinya kawa jua dilatih kaya ini, kaya harat jua lah gajah ni. Kada wara hewan nang kawa ditunggangi, kaya dinaiki wara kaytu nah. Sekalinya bisa jua inya meuruti urang. Tapi mun merasai tu, pinanya ulun kada wani jua pang. Soalnya takutan dijajaknya. Kena mati ulun. <laughs>